Ny antony mahatonga ny elefanta mamorona vondrona fianakaviana dia izy ireny dia biby tia firaisan-kina ary koa tia mifangaro, ary ny fomba ahitan'izy ireo ny tombony amin'izany dia ny fiarovana ireo zay marefo ohatra amin'izany ny zanany sy ireo zay efa nahazoazo taona.